أكثر شي غريب إني أنا شفت واحد شبه أخوي بالظبط ماشي قدامي، وراح أكلمه في النهاية اكتشفت إن هذا مو أخوي، وإذا كان أكثر موقف غريب أنا مستغرب كيفه هذا قدامي شبه أخوي بالظبط! وفي الآخر طلع ما هو أخوي، ويخلق من الشبه أربعين، بس هذا أكثر موقف غريب.